ما بعرف ألعب كرة قدم ، <laughs> ما بعرف أوقف الكرة أصلاً ، ما بحب الكرة وما بعرف ألعب فيها ، فاا- أظن إن هاذى أسوء رياضة ااا- ممكن أكون جربت أمارسها لكن ما مارستها ، لكن أعتقد لو إجيت كورة لحد رجلى واا- خلاص فيها - فينى أوقفها أوأساويها ما بعرف ما فينى.